ഉഗോ ചോമ്പുതേര്, അനേഖ മുഖ്യമയ്ന ബഗല കലയികതോ പനിഛേശ്ഥുന്ദി। ഇബി പ്രദനന്ഗ, പ്രോഫേസ്സോര്, മേമോര്യ്, സ്തോരഗേ, മോഥേര്ബോഅര്ദ്, ഇന്പുത്, അന്ദ് ഓഉത്പുത്, ഓഉത്പുത് പരികരലു। അനേവി, വിബഗാലു ഗ, വിബജിന്ഛ ബോദു തൈ, ച്പു, ചോമ്പുതേര് മേദസു, അന്നി ലേക്കലു മരിയു പ്രോചേസ്സിന്ഗ് പരലു നിര്വഹിശ്ഥുന്ദി। മേമോര്യ്, രന്ദോമ് അച്ചേസ്സ് മേമോര്യ്, തഥ്കലിക മേമോര്യ്, പ്രോഗ്രമ്ലു മരിയു ദത തഥ്കലികന്ഗ നില്വ ഛേദേമ്ധ്ധര വേഗന്ഗ പ്രോചേസ്സ് ഛേഗല്ലധു। രമ് ഏക്വഗ ഉന്ത, ചോമ്പുതേര് വേഗന്ഗ പനിഛേശ്ഥുന്ദി। സ്തോരഗേ, ഹുന്ദുരകല മേമോര്യ് സ്തോരഗേ ലു ഉന്ന ഹി। ഹ്ദ്ദ് ഓ കതി, സ്സ്ദ് ഓ കതി। ഹ്ദ്ദ് ഏക്വ സമര്ധ ഹി കലയികുന്ദി, കനി നേമ്മധി ഗ പനിഛേശ്ഥുന്ദി। സ്സ്ദ് വേഗന്ഗ പനിഛേശ്ഥുന്ദി, തക്വ വിദ്യുഥ് വേനുയോഗിശ്ഥുന്ദി।